Ny fitafiana dia tsara avokoa. Fitafina manokana anisan'ny mba mahafinaritra ahy de ny fitafiana vitan'ny eto an-toerana sy vita tànana fa tsy vita indostria satria ny vita tanana dia olona tokana ihany no nanao anazy de eritreretiko hoe izaho irery ihany no manao an'lay izy.